Abunin awe ebeeraan di ku seere ephoom ku ogbi ohle torobo apakiri pho po pho oye pho beeraan bo oye pho ku edi oye pho k'adighinom ku agbi nuum ohle idi r'osa ghan reghele iraghada sien buan po iyal pho areten pho iphen k'osa ephalabal ku osa odu gem ku ohleom obobo k'osa reghele iraghada pho r'odu pho r'odi ku osa esi ku ohle